No mere yo no mere ro yo emamo uzuazo evao evorote uzuazo akpo yere me mere ko oko me re wo ugho mere to take came uzuazo me mere re ro ro te oma me me mere re ro te oma me keme me aye uwo oro na alu igho fi fiho oke kpo kpobi me re koko emo eware uwo me ho ziezi me je ko eme ware uwo me hoziezimeje furo eme eware me kpokpobi fiho en are me re re rote uwome mere re te emo me me re te igheme egbe kpokpobi no me be nya re ro te om bo me na eidhi mere ta emamo eme unu no unu me ze ekpele eme unu no u nu me zehe ero ke ohoro evao uzuazo yere me he mere wo egre kugbe chwo mere yo uzuazono no ukeere woho ogoghere no me ro kemeria miebekpoichio mie bekpo ichioche evao national apostolic church mere ta ugbugbe eta ha eme yoma re no me onu ze ke ohwo uzuazo me mere you uzuazo no are kuo obo re rei he uzuazo me no me re yo me re yo emamo uzuazo uzuazo oma no ikieho oma no ore je kieho oza me oma ki eho emo me oma oke kpobi me re ve re erote emo me me re je re ero te oza me epano ogo ghene ore ru uzuazo gwogwo ho re je evao uwome heme re like o eware ugbe fho ho Eme oware me kpobi mere ro ero ta me ve je ro ere te oza omo bo me teve je ro ere te emo me me me je ro ere te oza me ve je ro ere uwuo me woho aye before me te ti no uwuo ure kpo oko me uzazo no me ne yere uzazo omorokpoto uzazo adhe uzazo omofewe me re yere uzazo tatahaha mere yere uzazo fafahiehe̱ oye ja bo̱ no̱ na evao oke kpobi me re ro̱ ria keria me ve nera oke kpobi gbe oware no a re ru ro̱ ere te omara me re wuhe emo fiho omamo edere woho ekeno osigbeoni me a wuhure ome nene emo eke to ode fare̱ fare̱ me re yo uzazo̱ wo̱ho̱ o̱go̱ oghene̱ a je ve rue ome a ve se no ohwo nana ogo oghere uzazo fafarie me re gwolo evao akpo yere me ne keme ose me o̱ re te eme buobu ro ke ome evao okeno o̱ro̱ to̱ evao akpo before re uwhu tetikpe woho epano ose me o̱ ta ke ome ino momo ene uho re ru no wa je yere omamo̱ uzazo evao akpo na keme mereru no me je yere omamo̱ uzazo evea akpo̱ me nana